हमरा इ धर्तियमा जरम लेलहु करम लेलहु । ओसने कके हमरा जिए पर्लाई, खाए पर्लाई, रहे पर्लाई, फदके पर्लाई । एक ठौनासे दोसर ठउरा हमरा जाए पर्लाई । मन्सावन्से चिन्हे पर्लाई, जाने पर्लाई ओसने कके हमरा चिन्हे जानके तहिया हमरा फदके पर्लाई । <noise> हमरा <noise> जिन्दगी भरी जिए पर्लाई । ओसने कके जिय खाएके किने कोणके सबह हमार यापन यापन फदक बणइ । उ फदकइ कि माहा छति जनक फदक एके खलक हैने बणइ । <noise> दोसर दोसर खलक सबह फेरी बणइ उहे कहके उहे बणही यापन यापन भासाक नाउ लेवे जाइ । <noise> उ हलइ एगुणमा तामाङ भाषा, मैथली भाषा, हिन्दी भाषा, गुरुङ भाषा, उर्दु भाषा, नेपाली भाषा, बाङ्गालि भाषा, चेपाङ भाषा हसे थारु भाषा । याको याको भाषा फेरी बणइ ।